Pues yë uk yë tëjkuenda ajpë ko'o ma nëkxëp yë kom dubëkëp pues yë je'e jim mëmëbyë yë jedun kuenda'ajpë tubam.